हाँ मेते भी पता ची काम जु ची उ आजकल थोड़ा ज़्यादा ची अर मैं येते ख़तम कने पूरी कोशिश कनु अर येमा मेरा यार दोस्त भी मेरी थोड़ी भोत हेल्प कोर दयोंडा अर थोड़ा फॅमिली भी सपोर्ट कोर ही दयोंडी ताकि मैं ये काम ते जल्दी खत्म कोर सकू।